Sə səna ndə ɗaka par ɗa na a yo far nə wa, səna o vala ɗa, o ngyagə ngya ɗa sagana anə yo ngaɗə məsəɗagə nə sagana, naja ngə bəji nda, vanya mala da na həya ɗa ga na ɗa tsa atsa a ja, ya ki dlədləɓə sər tlər chi wi mbə kar, ɗəl na ɗəl ɗəl na səu, gu ɗəlbiya kar gu shi ɗəlna. Gu tatəm ɗəlna, gu tsa səu, gu tsa bada kar ana paoa. Gu gu ɗəlna. So a vala ɗa ɗi oal oaləu. Kə i əna go ngya na ndəu, ma nda ya ji na ɗa ənda, ngə yi ki dlədləɓə mbə kar. Nde mbəɗə nda yi ki dlədləɓə mbə kar, ngə yi shi ngya yo mbə kar. Yo mbə kar oal oaləu, nji hya aɗa biya u shili na ɗa kar, yo mbəa. Nji u ki u shili na ɗa kar, yo mbəa. Naya ma a yo mbə nə kərɗa. Naja ngə a vala ɗaɗi oal oaləu. A yo taɓa far na tlər ngə wa, a yo taɓ a yo far na mala nga, a dəgar ɗa sə wi nga, mənag sə mənagə wi nga, aga ya mər tlər nə wa. A yo far na mala nda wa. Anə ənya, ngam naja nga yo ngaɗə məsəɗagur nə tlər mbə səu wa. Ə aɗəkəra zoa, nji na a nji ndər nji ɓəla dər na a tsəu ənga. Aga ma gu zoa, əm ən. Əngə tsəu ndə da na ɗaka na ɗa abəra nagə mala a ɗaɗə o ɗa mənagəu, gu gu dlədləɓəɗə sə chaɓəu o vala ngha. Bada gə nda ɗəu, a do nə nghə ɓwaɓwatə wa. Ya gu mər tlər ni, tlər ta ki, gu məra, wi ga sagana ga tsəgə ta ki ga gəɗə ɓiti, ga gədəya hu u, ga china kyawa, ga tagu təm. Dəhəu ga ɓatləɗə ki mənagəu. Nagə mala ma gə mər sə nga, o vala nghə a yama oal oaləu. Bada abar gə ma i gu ki ngya jam, sədo wuya nghə banda wa, sədo tsəga nghə wa, nyo ngya jam ka nji, ngam tlər a gu məra. Ba ma gə ma gu ngya ana ndəu gu zənə əna gu ngya na ndəu. Ko sər mi gə nda mərɗə ngha, kər gu mərɗə nyi wi səda nda mər nənghə wa kullum hirgyaɗi ɗany. Ma nda mər sə nə ngha ko mənagə ja ko da mənagə wa gu yafa tlagə nyi gu həbiya nyi u ɗufwa ga, gu gya mənagəu na nyi na ndəu, ko bar gə ma i go ngya jam. Səda nu gu pama nyi a kuvang wa, ya naja ngə kuma a vala ɗaɗi, ngama yo mər ni. A ya la a ɗi amfani nyi pa a a la aɗi ya tlər nyi oal oal u rayuwa ɗa. Ma ma gə biya ko gə ma i kyaɗə vanya hə i, hə i na ndə do zənə ta nda wa. Səna ndo səm banda, mbiyahuɗə tsəu ga səma. Səna ndo mər banda, mbiyahuɗəu, ga məra. Bada nji ngəliya nghə nga, ga fiya nyi ga tətəl ga gyaɗi. A gu wuye a sədo gu pama nyi ka nji nda banda wa. Nyo ngya mənagə ka nda. Bada sər mi nga ndo məra, ma gə la a ndo məra ma i ga yi hau cha gə gwa nyo məra. u vala ngha agu vanya səda na gu pama yi ka nda wa. Nyo ngaɗə məsəɗagur ngya gə yi əngə nyo ngya jam har bəji na